Portugal om ka vist peris äge riik. Tuu om <hesitation> Hispaania kõrval õkva ja säält om ka kuulsit inemiisi, näütüses üts jalgpallur.